La música latina es passión. Me lleva a tolos paísis de pallí hormi sonan. Un ponel, me recuerda delas callis de Cuba, ondi tuvun nacencia el son i el mambu, i d'artistas legendarius comu Celia Cruz i Tito Puente, que hizun que la música latina se sienta en tol mundu. Tamién me hazi de pensal ena coltura i la tradición, ya que la música latina, comu t'izía, en huendu latina pos es bien destinta de Colombia, Méxicu, Cuba o Perú, i essu la hazi mu especial polo atillá qu'está ala dentidá i la su coltura.